हमर न किनल झारु न बारा टिकैए की हम न झारू दु, तिन महिना चला लै सी। माने हमर येगो दिदी हौ न ओक्रा से न एके महिना मे झारुवा टूट जैसै की । त हमरा कथी कहतौ तु कसे झारू राखैसे कैसे घर बाहरैसे की तोहर झारू ना टुटैसौ? त हम कहली हमे निमने से त घर बाहरैसी त कथी कहतौ हमर कैसे झरुवा ना टिकैता त हम कहैसी कसै करैसे जे तोहर झारू ना टिकैसौ की। त एक दिना न औसनके रात मे हम सुतल रहली की त सुतले रहली न त बिछौना मेन मुस डुगेल रहल। त हमे उ दिनका बा निकल के आ मुसवा के भितरे घेर देली आ झारू लेया के खुब झरूवा से पिटली माने मुसबा के त चोट ना लागे आ हमे झरूवा एतना न जोरसे मारी बिछौनवा मे की हमर झारू टुट गेल ख की । त हमर दिदी कथी कहैता कथी कैले गे जे तु झरूवा तुर लेले त हम कहली गे दिदी राती न मुस रहल डुगेल की। त उहे मुसबा के मारैत रहली न त हमर झरूवा न टुट गेल त कथी कहैता आ मुसवा त हम कहली मुसवा त ना मरल माने हमर झरूवा टुट गेल। त तोरा लाठी ना रहलौ आए लाठी से मारे के चाही तु काहेला झारूसे मारैत रहले जे झारूसे नान मारे के नि नियन होइसै। भले त तु झारू चाला लेइसे एगै हमर झारू ना चलैए तुहु कथी बौबनस लाखा करैसे। त हम कहली हमरा ना थाह रहल आ लाठी से मारती त हमरे चोट लाग जाइत त । त कथी कहैता ह त तोरा काहे ना चोट लागी तहिये सेन हमे न झारू सेन अब ना मारैसी मुसके की खाली लाठी से मारैसी। हमर झारू न बहुत दिनला चलैये आ बहुत जना के झारू ना टिकैसै।